الشخص الاكثر تأثيرا على حياتي هو والدي كان لي دور كبير في تشكيل شخصيتي وتعليمي كيفية التعامل مع الحياة. علمني الصبر والاصرار وكان دايما يشجعني على متابعة احلامي مهما كانت الصعوبات وكان يعلمني قيمة العمل الجاد واهمية التحلي بالاخلاق في كل شيء أعمله تأثيره على حياتي كان عميق.